Kua chile, aendu yave opɨta seäkape arakae ñorärö oiko sërëtä ndiveva, ɨ guasu rembeɨreva, kutɨ kïraïko jaereta yogueru oikova Maetïɨ yaikua mbate, oïme jeta yaendu oiko juvisareta imbaepuere guevarupi, añave yaikuava jaeko ikavi yoguireko reta